Raha pariage amigna sport izany aminay <hesitation> karaha sy de hoe mahaliana anay kokoa satria raha ohatra hoe resy ekipa nalainao ah, very volanao, raha ohatra ndraika hoe nandresy izy ah arahaba soa anefa arahaba sara, de nefa koa nefa igny ndraindraika sisy sy mahey mi-gerer anle hafaliagna loatra le olona de ndraindraika mahafaty tampoka ohatra.